इन्सान का खुद को काई वर्ताव रहा हज। वो कहा हज कि सरकार के हस्तक चेब ज़रूर नहीं हज। सरकार का काई नहीं करना चाहिएज़ेथ। इन्सान की मरजी वो कसो भी जीवाज, कसो भी जीया, कसो भी काई लाहसा, काई घुशो करा, वो कुछ जो भी वो रहा हज। सरकार का तो काई चे काम कि लोगा का भलाय के लिए काम करना चाहिएज़े। सरकार को बिल्डिंग बनानी जायचे, हाईवे बननो जायचे। ऐसो काम करनी जायचे, अब सरकार ना आदमी के बर्ताव पर ध्यान देगो। तो वा का मेन काम कब करेगा सरकार। वैसे भी सरकार काम न्ही करती। फिर तो जो करती थी वो भी न्ही करेगा।